अ ओभन कहले जौत खास मा इअ भन्सक समान हलिय नाही । खास्मा इअ एबे देउनकही खाना साना सबह धिकावके भेले इअ इहे ओथिया चलोसइ नाही देउनकही । एबे एकरमा कस्नुक हसइ खाना वाना जुड उड भेले धाराऐली ओराइली हसइ जौ उ खनवा एकरमा गहके हमरा कतेक एबे कतेकमा धिकावे पर्ताइ कहाँके ठ्याकै एकरके उतुराहे धिकल बनाके ओथिया धिकावके मिल्साइ नाही । एबे देउनकही एबे भातवा भेलइ तिउनावा भेल, दलिया भेल इ सबह धिकावके भेले एबे उ छणके तोर एकरामा एबे रोटी सबह देउनकही रोटी सबह धिकावके भेले । हसे पाउरोटी सबह धिकावके भेले । इचिहिची ओकरके डहलान नहिया बनवके भेले रोटिके सबह । उ होटलावमा सबह गहसाइ ओसने कके बनाके खाए भेले चाइ एकरहिमा ओभनअवमा गहके धिकाके केसइ । हसे उ छाणके तोर देउकही मासुवा सबह धिकवके भेले । एबे <noise> मासुके देउकही तोर एबे ओकरहुके पकावके भेले इहे ओभनअवमा गहके पकाके खेसइ नाही ।